Kan khayyaroni fi alga dabba walla hayawan le yom wahid da bakhtar balga angama len shan angama gade maʼan nas dakhal fi bet, wa bin duwa fi akilum dabas, alme kula bisharrubuwa min alme hum, haw ma ba waji shai ayyi mishkila barra walla shaqul taban bidor biya kulni walla shuqul biʼazini finshan gaid maʼan nas dakhal fi bikan.